Vietnam ndia ana Kanu sejarah yang manalu no susah no masa lalu yang ala ukur nai panduan Tiongkok perang kolonialisme ma persatuan negara setelah ndia kemerdekaan ndia ala jajan oleh Francis setelah perang dunia kedua Vietnam ala terpecah da'di dua.